الوظيفة اللي رح كون جيد فيها بلا شك بعتقد إني رح كون جيد في وظيفة الطهي ؛ لأني هذا الشي يالي عندي شغف فيه ، اللي بعمله بدون ما يكون فيه روتين أو بحس بالضغط أو إني مجبور لا لا أنا بعمل هذا الشي بكل الحب و الإخلاص ، و بستطيع إني بعمل وجبات أو وصفات جديدة و لذيذة ، فهذا شغفي فبعتقد إن هيدا هيا.